Niŋ i lafita lafifubaa tabilaa, niŋ folonto mu, niŋ i ye siisee faa, i ka jio le kandi fo a ye kandi i ye siisee bula a konoi ye a batu foloo. Bari saayiŋ, he sisiteemu doo naata mu ye a loŋ ko, niŋ i lafita siisee ñiŋ elewaasoo niŋ ye a faa i ka suufaa boo le, ka a fuuraa niŋ tio bee fara a bala fo a ye seneyaa, i ye koo niŋ neemuna fenseŋo, limooŋo, i ye a koo fo ye seneyaa nanoo muŋ be a bala a bee ye seneyaa. I naa buusii, i ye naa ila feŋolu taa jinjaroolu ti, kaanoolu, pobaroolu taa i ye a tuu i ye a rofa a la.